پانی میں مچھی پکڑنے کا اصلی سٹنٹ ماسٹر بولے تو کِنگ فِشر برڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں پیلیکن بھی ہے <hesitation> یہ لوگ ہائٹ سے اڑ کے ڈائیو مار دیتے۔ مار کے پانی کے اندر ایکدم میزائل کے جیسا جاتے۔ کنگ فشر تو <hesitation> جھاڑ یا وائر پہ بیٹھ کے فل فوکس کرتی۔ جیسے اس کو اندر سے مچھی ہلتی بھی نظر آئے <hesitation> ختم۔ ہلّا بول بول کے سیدھا پانی میں گھس کے مچھی کو پکڑ لیتے، اور پیلیکن کا تو اسٹائل ایچ الگ رہتا۔ اپنا گروپ بنا کے پانی کے اوپر سے اڑتے، پھر اپنا بڑا <hesitation> چونچ، اس کی جو چونچ ایچ نا، وہ چونچ کھول کے مچھی کو اس کے گلے کے اندر نگل لیتے۔ اگدم فِشنگ نیٹ کے جیسا ہو جاتا، اور مچھی کو ایک سیکنڈ کا بھی گیپ نہیں ملتا بچنے کا۔ اب یہ لوگ مینیج کیسا کرتے؟ اس کے پیچھے <hesitation> سمپل سائنس ہے۔ ان کی باڈی ایکدم سٹریم لائن رہتی، ان کے وِنگز ڈائیو کرنے کے ٹائم پہ فولڈ رہتے۔ اور جو ویژن رہتا، ایچ این ایوری چیز ہر دوسرے کو اٹیچ ہو کے رہتے۔